e nder kulleje jannini ɗe jiwmi, e wodi to jiwmi gorɗo o wari o dari ho nottolo ni, e nokko to himɓe yahata faa joɗo yara, holla weltare muɗun. Sai o wari o dari ɗon o ɓantitin sauto makko o yi o noddi fado fa ko tawaɗun fu nani. <noise> wane debbo maɗa e wara e wo. non tan ta yii worɓe wortoto e dogga e wurto daga burtoɓe e cubu wonda toggore ndaga burtobe e foɗa suga tororo. kowa e dogga, kowa e yartika no o wondi huna no ɗo jannenake an sanne sanne.